Itaalia om üts väega illos riik, mere veereh ja puha. Säält saiq maailma kuulsaq söögiq nigu pitsa ja pasta alguse. Naid armastõdas üle terve maakerä.